गुरुवार जो दिन है ओ ब्रह्माण्ड के सबसे उच्य आऊ सबसे कृपालु आऊ दयालु भगवान के होएल भगवन् श्री नारायण के दिन। ए दिन बहुत खास होएल काबर की भगवान् के दिन ही ऐसन है। आऊ भगवान के बारे म कुछ भी बोलना हमर तुच्छताओं ल दर्शाई।